Määntselgi määräl saavaq iks eläjäq kah tundaq emotsiuunõ. Et <hesitation> kasvai õnnõ lihtsält <hesitation> rõõmu vai kurbust vai hallu. Et või-ollaq mitte nii keeroliidsi tundit, ku inemiseq, aga siski saavaq.